บ่รู้นะ ตอนนี้คิดบ่ออกว่าควรต้องเพิ่มอิหยังเข้ามา

เฮ็ดได้อยู่ แต่เฮ็ดได้บ่เหมิด เพราะว่าบางอย่างเหมิดต้องไปติดต่อที่ธนาคาร

มีธนาคาร บ่มีแอปธนาคารใดดีที่สุด เพราะว่า บัดเที่ยสิใซ้บ่ได้ใซ้ใซ้บ่ได้เบิดทั้งอัน ทุกอันเลย

แตกต่างหลายอยู่ เพราะว่าตอนนี้กะแบบเน้นโอนมากกว่าสิเอาเงินสดมาจ่าย

บ่ได้กังวลหยังนะ เพราะว่ากะ บ่ต้องมีเงินสดกะโอน กะสามารถจ่ายได้นะ

คิดว่าอาจจะยังบ่ทันได้เพียงพอ เพราะว่าเห็นจากข่าวที่แบบ มีคนแบบถูกหลอกให้แบบโอนเงิน

ใซ้อยู่สองอัน ใซ้ของไทยพาณิชย์กับของกรุงศรี ใซ้แตกต่างกันอยู่ ไทยพาณิชย์จะใซ้ได้ง่ายกว่า

ใช้ง่ายนะ บ่ได้มีปัญหาอิหยังกับการใซ้แบบใซ้ที่มันอยู่ในธนาคาร ที่อยู่ในแอปอะ อย่าง

กะอาจจะเป็นช่วงที่แบบแอปมันเข้าบ่ได้บ่ แล้วกะกะต้องมีการแบบแจ้งไปที่ธนาคาร หรือว่าร้องเรียนจั่งซี้บ่ว่าแอปกะบ่ได้ แอปล้มเด้อ

กะดี เพราะว่าบางคนเพิ่นกะบ่ได้ถนัดที่จะกะแอป หรือว่าเข้าเว็บไซต์ เพิ่นอาจสิถนัดที่จะไปติดต่อที่สาขาได้มากกว่า

บ่ได้ซ่อยคุมเรื่องของการซ่อยเงิน อ่า ได้ ได้ดีกว่าเงินสดเลย เพราะว่าแฮ่งมีบัตร แฮ่งซ่อยสะดวก

คนที่มีเงินเดือนแน่นอน

ต้องถามก่อนว่าเอาไปเฮ็ดอิหยัง จั่งสิให้ยืม

บ่ให้ยืม เพราะว่ามันเป็นของ อั่น เรื่องของส่วนโต บ่ให้ยืม

อาจจะบ่จำเป็นนะ ห่ามันถูก ห่ามันเฮ็ดแบบถืกพัฒนาเข้ามาแบบอยู่ในแอปของธนาคารน่ะ บ่ต้องมีบัตรเครดิตถืกได้

อาจจะจำเป็นกะได้ อาจจะยังมีอยู่ แต่ว่ามีในรูปแบบที่มันอยู่ในแอปที่บ่ต้องเป็นบัตร

ถ้าเป็นบัตรเครดิตอะ กะกะหลายขึ้นอยู่ เพราะว่ามันแบบ อั่น รูดแทนเงินสดได้เวลาซื้อของอะนะ

มันจะมีแจ้งเข้ามานะว่าเฮาแบบ เดือนนี้เฮา เดือนนี้เฮาต้องจ่ายเท่าใด เอ้อ จากที่เฮาเฮาไป

สำหรับตัวเองคิดว่าบ่จำเป็น เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเฮ็ดให้เฮาแบบ บ่ระวังในการเฮาจ่าย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

ง่ายขึ้นอยู่ อันนี้มันขึ้นอยู่กับคนคือกันว่าเฮาสิเฮาจั่งใด

เลือกไทยพาณิชย์ เพราะว่าใซ้ไทยพาณิชย์อยู่แล้ว แล้วคิดว่าอาจสิเฮ็ดได้ง่ายกว่า

มักบัตรเครดิต เพราะว่ามันเอาไว้ซื้อของได้นำ

เอาไว้ซื้อของตอนที่แบบ เฮาอาจจะบ่ทันได้มีเงินสดเพียงพอที่จะซื้อ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

สำคัญ เพราะว่ามันเฮ็ดให้เฮาเฮาว่า เฮาควรที่ซะ เฮาเท่าใด

ค่าธรรมเนียมสิขึ้นอยู่กับแล้วแต่ธนาคารบ่ อาจสิบ่เท่ากัน อันนี้บ่รู้

จำเป็นสำหรับคนที่แบบต้องซื้อของ แต่บ่ทันได้มีเงินสดพร้อม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

บ่เหมาะ เพราะว่าช่วงเฮ็ดงานแรกแรกเนี่ยต้องพยายามเก็บเงินบ่ อย่าพึ่งมีบัตรนั่นบัตรนี่ดีกว่า

กะหลายขั้นตอนอยู่ ทั้งเรื่องเอกสารที่ต้องกะประกอบ กะหลายอย่างอยู่

อันนี้บ่รู้เดะ ว่าจั่งใดเนาะ บ่ได้เฮ็ดบัตรเดบิต

ใซ้ซื้อของเด้ มันใซ้ต้องผ่อนแบบเป็นงวดบ่ เวลาใซ้ไปใซ้ซื้อน่ะ

คิดว่าบ่เหมาะกับคนที่พึ่งเริ่มต้นเฮ็ดงาน เพราะว่าถ้าควรสิจะเก็บเงินแล้วกะระวัด ระมัดระวังการกะจ่ายดีกว่า

อืม ถ้าคนที่แบบ เพิ่นมีกำลังจ่าย แบบว่ามีเงินเดือนสูงสูง เพิ่นอาจสิมีบัตรหลายหลายใบกะได้ เพราะว่ามันอาจสิสะดวกสบายในการแบบ กะชีวิตของเพิ่นน่ะน้อ

ไปต่ออายุแหล้ว ให้มันใซ้ได้คือเก่า ใซ้จั่งใด

ยังบ่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของบัญชีธนาคารเดะ ส่วนใหญ่นี่สิเป็นเรื่องแอป

บ่เคยโทรไปที่ call center ของธนาคารจัก จักอัน จักหม้องเลย

กะหนหวยนะ เพราะว่าส่วนใหญ่ตอนนี้คือกะแอปสแกนจ่ายนั่นนี่ บ่ แทบสิบ่ได้กะเงินสดเลย

ทางโทรศัพท์สิสะดวกกว่าบ่ เพราะว่าเฮาโทรไป เฮาบ่ต้องไปถึงสาขา แต่ถ้ามันบ่เรียบร้อยเฮาเฮาอาจสิต้องไปติดต่อที่สาขา

สิไปติดต่อที่ธนาคารเลย เพราะว่าติดต่อทางโทรศัพท์อาจสิบ่รู้เรื่อง อาจสิบ่ได้เรื่องได้ราว

กะสิแจ้งผู้จัดการเพิ่นแหละว่า อั่น พนักงานผู้นี้เพิ่นคือแบบ หน้ายากแท้ กะเว้าบ่ดีนำแท้ เพิ่นเป็นอิหยังบ่

call center เหรอ ปกติเฮาเฮ็ดหยังเขาเจ้าได้อยู่บ่เฮาจั่งใด เพราะว่ามันบ่เห็นเฮาเดะ เป็น ผ่าน คุยกันผ่านทางโทรศัพท์แหม

บ่ค่อยเซื่อมั่นนะ เพราะว่าบ่รู้คือกัน ถ้าเวลาโทรไปแจ้งมันเซื่อธรรมดานะ ขนาดไปติดต่ออยู่สาขามันเซื่อบ่ค่อยจัดการอิหยังปานใดเดะ

ถ้าเรื่องแอปอะ กะ บางเทื่อกะอย่าให้มันล่มดู๋หลาย บางเทื่อเนี่ยล่ม กดเงินกะบ่ได้ โอนเงินกะบ่ได้ อันนี้มันสิลำบาก

ใซ้ภาษากลาง เวลาไปแจ้ง เวลาไปเว้ากับธนาคาร ใซ้ว่าไปติดต่อธนาคารน่ะ ใซ้ใซ้ภาษากลาง เพราะว่าเพิ่นเว้าภาษากลางนำ ซึ่งคนส่วนใหญ่ใซ้เว้าภาษากลางนั่นล่ะ

สะดวกรวดเร็ว บ่ต้องไปถึงสาขากะสามารถแจ้งปัญหาได้ อันนี้ในกรณีที่ว่ามันเป็นปัญหาน้อยน้อยเดะ บ่ได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่โต

บางเทื่อมันกะบ่ได้รับการแก้ไข บางเทื่อเขากะกะกะแหน่ บ่กะกะแหน่ คือมันบ่ได้เห็นหน้ากัน เว้าบ่ได้เว้ากันต่อหน้านั่นนะ กะบ่รู้ว่าเขาสิแก้ปัญหาเขาสิกะกะบ่

มันได้เห็นหน้ากันเลย ได้เว้าต่อหน้ากันเลย เฮ็ดให้เฮาได้บ่ เฮาบ่ได้มันเฮาสิได้เฮาตรงหั้นเลย บ่ได้บ่ เพราะอิหยังเฮาเฮาสิได้แบบ อั่น หาทางให้เพิ่นเฮาเฮาอีกจั่งซี้นะ

กะเรื่องของการเดินทางบ่ กะต้องไปที่สาขา บางเทื่อกะต้องไปรอคิว คนกะหลายเนาะ มันกะสิ เรื่องของแบบ การเสียเวลาในการเดินทาง แล้วกะความล่าช้าเนาะที่ต้องไปรอคิว

บ่เกี่ยวนะ เพราะว่าเฮาเป็นลูกค้าเฮาเฮาสามารถแจ้งได้ บ่น่าสิมีปัญหาเรื่องอิหยังนะ เพราะว่าแต่ละมื้อเพิ่นเฮาคือสิบ่ได้จัดการปัญหาให้เฮาผู้เดียวบ่

ถ้าเพิ่นเว้าอีสานได้กะดี เพราะว่าบางเทื่อ ผู้เฒ่า ผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นไปเพิ่นกะบ่ได้ถนัดเว้ากลางปานนั้นเนาะ กะเว้าอีสานได้มันกะสิเห็นกะแบบ เอ้อ เอ๋า มันกะเว้าอยู่ตั่วหนิ

เฉยเฉย บ่ได้รู้สึกอิหยัง เว้าได้เว้าอีสานฮึเว้ากลางฮึบ่ได้เป็นปัญหา ขอแค่ว่าตอนไป ฮึบริการหรือไปแจ้งปัญหาอิหยังให้จัดการฮึส่ำนั้นล่ะ

ข้อนี้บ่รู้คือกันนะว่าคนส่วนใหญ่เขาเจ้าเจอปัญหาอิหยังแหน่

เป็นเรื่องที่ดีอยู่ เพราะว่าบางคนกะถนัดที่จะโทรไป บางคนกะถนัดที่จะแชตหา หรือว่าบางคนเพิ่นกะสิสะดวกที่ สิเข้าไปที่สาขา ไปที่ธนาคารเลยจั่งซี้น่ะ

บัญชีถืกแฮ็กบ่ หรือจั่งใด ที่ว่าแบบเงินออกจากธนาคารน่ะแหม อันนี้จากที่เคยได้ยินมานะ คิดว่าอันนี้ล่ะ ร้ายแรงที่สุด เงินบ่เหลือ

มันขึ้นอยู่เรื่องที่เฮาไปแจ้งมั้ง

กะต้องจัดการให้แหล้วเรื่องปัญหาที่กะไปแจ้ง อันดับแรกพอเพิ่นรับเรื่องแล้วเพิ่นกะต้องแก้ปัญหาให้กะแหล้ว

สิโทรไปอายัดบัตรก่อนว่าบัตรเครดิตนี้หนิ ตอนนี้บ่ได้อยู่นำโตโตเดะ โตบ่ได้เป็นผู้โตมันคือมีการโตเกิดขึ้น โตจัดการให้แหน่ได้บ่

น่าสิทางออนไลน์บ่ กับทางโทรศัพท์บ่ โทรไป หลายกว่าที่สิเข้าไปที่สาน ธนาคารฮึสาขาบ่

น่าสิเป็นการโทรเข้าไปบ่ เพิ่นสิถนัดหลายกว่าเนาะ สำหรับบางคนที่เพิ่นบ่สะดวกไปแบบ ไปหาอยู่ธนาคารเลย

ถ้าสามารถเฮ็ดระบบที่แบบแจ้งปัญหาได้เร็วมากกว่าการโทร การแชต การอิหยังจั่งซี้กะดี ถ้าเฮ็ดได้กะสิดี

ช่องทาง social media แบบใด แบบ Facebook แบบอิหยังจั่งซี้บ่ แชตเข้าไปฮึว่าโพสต์ว่าฮึมีปัญหาแบบนั้นแบบนี้เหรอ ธนาคารแบบบ่แก้ไขให้บ่ฮึจั่งใด

สิโทรเข้าไปธนาคารก่อน แจ้งเพิ่นไว้ก่อนเบื้องต้น แล้วจั่งใดกะสิเข้าไปที่ธนาคารอีกเที่ยหนึ่ง

ถ้าสามารถฝึกแล้วอบรมให้ แล้วให้เฮ็ดได้หลายขึ้นได้ดีขึ้นกะดี เพราะว่ามันกะดีทั้งกับกะของพะ พนักงาน กะของธนาคาร แล้วกะคนที่เป็นลูกค้านำนั่นล่ะ

กะรู้สึกดีใจนะ กะขอบคุณเพิ่นนั่นล่ะว่าเพิ่นกะแก้ปัญหาให้เนาะ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

คิดว่าการโทรดีกว่าการแชต เพราะว่าโทรเนี่ยมันได้คุย ได้ยินเสียง ได้เว้ากันเลย ได้ตอบโต้ทันที

สิโทรไปหาธนาคารก่อนแหล้ว บอกว่าบัตร ตู้ ATM มันกินบัตรไป แล้วจั่งใดห่าเพิ่นให้เข้าไปธนาคารกะสิเข้าไป

ใจเย็น ฟังก่อนถาม ฟังก่อนเว้าแทรก อย่าพึ่งเว้าแทรก ให้เพิ่นเว้าให้จบก่อน โดยเฉพาะกับซุมผู้เฒ่า ตั้งใจฟังผู้เฒ่าเพิ่นเว้าก่อน เพิ่นอาจสิเว้าได้บ่ชัด เว้าซ้าซ้าใจเย็นเย็น

ควรมีสำหรับผู้สูงอายุ ผู้เฒ่า ผู้แก่ เพราะว่าบางเทื่อเพิ่นบ่ถนัดที่จะแบบ พิมพ์ แชต หรือว่าโทรจั่งซี้น่ะ ควรมีช่องทางของเพิ่นเลย

อิหยังที่ขึ้นซื่อว่าเป็นเรื่องส่วนซื่อ เป็นข้อมูลส่วนซื่อนี่สำคัญซื่อ บ่แค่เฉพาะตอนแจ้งปัญหาเดะ

ควรแจ้งความคืบหน้าว่าตอนนี้เฮ็ดฮอดไสแล้ว อยู่ขั้นตอนใดแล้ว เพราะว่าลูกค้ากับคนที่แจ้งไปน่ะเขาสิได้สบายใจว่า เอ้อ ฮู้ว่าอยู่ในขั้นตอนนี้เด้อ

ควรมีการบันทึกเสียงทั้งจากโตลูกค้า โตคนที่แจ้งเข้าไปกับ แล้วโตทางของธนาคารเองนำเพื่อสิได้แบบมีหลักฐานในการเว้ากันทั้งสองฝ่าย

บ่จำเป็นต้องมีหน่วยงานกลางกะได้นะ แค่แบบปรับปรุงพนักงาน เจ้าหน้าที่กะระบบของเจ้าของให้มันดีขึ้นกะพอแล้ว

โดยส่วนโตบ่ค่อยได้แจ้งปัญหาอิหยัง อันนี้โตเลยอาจสิบ่ได้ให้ข้อมูลปานใด นอกจากว่า เรื่องแอปล่มแอปหยังซี้นะ โตสิมีจ่มจ่มแหน่ส่ำนั่นล่ะ

กะสิหงุดหงิดหนหวยแหล้วว่าคือให้ท่าหลายแท้ เฮ็ดจั่งใดจั่งสิเร็วกว่านี้ มีขั้นตอนใดที่มันเร็วกว่านี้บ่ ให้เพิ่นแนะนำมา กะกะสิเฮ็ด

ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับธนาคาร เกี่ยวกับเรื่องเงิน เกี่ยวกับเรื่องบัญชีธนาคารนี่สิบ่แก้ปัญหาเองเลย สิไปแจ้งธนาคารแล้วกะเฮ็ดตามขั้นตอนที่เพิ่นแนะนำต่อไป

บ่ได้เกี่ยวกับเรื่องน่าเซื่อถือนะ การแจ้งปัญหาผ่านอีเมล แค่ว่ามันเซื่อ โทรไปเลยดีกว่ามันสิเร็วกว่า

ไทยประกันชีวิต เพราะว่าเห็นดู๋ใน TV เห็นหลายเทื่อคัก

มีผลต่อการแจ้งปัญหาอยู่ เพราะว่าห่าแบบ บางคนแบบ มันเกิดอิหยังขึ้น เน็ตหลุดฮึอิหยังจั่งซี้ เพิ่นอาจสิตกใจ เอ้า ธนาคารคือเข้าบ่ได้จั่งซี้น่ะ ห่าฮึฮึฮึฮึสิบ่ได้คิดอิหยังหลาย

ต้องภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงอะ หลังจากที่แจ้งไปอะ ธนาคารต้องแบบ ต้องบอกเข้ามาน่ะว่าตอนนี้เป็นจั่งใด อยู่ในขั้นตอนใด แก้ได้บ่จั่งซี้น่ะ

เขากะสิมีความรู้เรื่องงานเฉพาะงานที่เขาเฮ็ดละมั้ง แต่ว่าเรื่องอื่นอื่นเนี่ย อันนี้บ่แน่ใจนะ หรือถ้าจั่งใดเขาอาจสิถามผู้จัดการบ่

ถ้ามันเป็นเรื่องที่ต้องตอบ เป็นความจำเป็นที่ต้องตอบเพื่อให้แบบ เรื่องที่เฮาแจ้งไปอะ มันคืบหน้าแล้วมันเป็นประโยชน์ต่อเรื่องปัญหาที่เฮาแจ้งอะ เฮาพร้อมที่จะให้ข้อมูลนะ

สิโทรเข้าไปธนาคารเลยบอกว่าถืกแบบนี้ แบบนี้ แล้วยังถ้าแบบบ่ทันได้มีหยังคืบหน้าถืกสิเข้าไปที่ธนาคารแล้วถืกสิไปที่ตำรวจ

บ่ดี เพราะบางเทื่อ AI มันกะตอบคำถามซ้ำซ้ำที่มันกะวางระบบไว้อะ อืม บางเทื่อมันกะบ่ได้เป็นคำตอบที่กะอยากจะได้ หรือบ่ได้เป็นเรื่องที่กะอยากจะรู้อิหยังเลย

ต้อง อันนี้กะต้องเบิ่ง เพราะว่าเรื่องที่กะสิแจ้งอะ มันเป็นเรื่องใหญ่ปานใด ห่ามันเป็นแบบเรื่องใหญ่ เรื่องแบบร้ายแรงกะ อย่างเช่น เงินเสียจากธนาคารจั่งซี้กะสิไปแจ้งตำรวจล่ะ คันห่าติดต่อธนาคารบ่ได้

อือ อันนี้บ่มีความเห็นนะ เพราะว่าส่วนใหญ่กะแบบ ส่วนใหญ่กะเว้า กะเว้ากลางเว้าหยังบ่ แม่นคุณยาย คุณหยังไปติดต่อเนี่ย เพิ่นกะเว้าอีสานล่ะ เว้าภาษาถิ่นล่ะ แต่ว่าพนักงานนี่เพิ่นกะพอสิเข้าใจ แล้วกะโต้ตอบกันได้อยู่เนาะ สื่อสารกันได้อยู่

มีผลอยู่ เพราะว่าการแก้ปัญหาน่ะมันต้องเร็วเนาะ เออ นอกจากว่ามันเป็นเรื่องที่แบบ เพิ่นบ่สามารถที่จะแก้ด้วยโตของเพิ่นนำ เพิ่นต้องทะ รองานส่วนอื่นนำจั่งซี้น่ะ เออ นี่โตเข้าใจได้อยู่

อืม ถ้ามันเป็นข้อความแบบน่าสงสัยอย่างเช่นว่า มีเงินเข้าบัญชีเด้อแล้วบ่เป็นแบบที่เฮาบ่เฮาว่าโอนมาแต่ไสจั่งซี้ เออ หรือว่าหากกดหม้องนี้สิได้เงินจั่งซี้ เออ เฮาเฮาสิแจ้งอยู่แล้ว

กะต้องรอท่าเพิ่นแจ้งกลับมาแหล้วว่าเรื่องมันเป็นจั่งใดเนาะ เพราะว่ากะเฮ็ดหยังบ่ได้เดะ กะต้องท่าธนาคารแจ้งกลับมา

มีความสำคัญมากมาก เพราะว่ามันเป็นหลักฐานที่ดีเลยว่า เรื่องที่เฮาแจ้งมันมีหลักฐานเด้อ เพื่อให้แบบคดีมันคืบหน้าเร็ว แก้ปัญหาได้เร็ว

อือ บ่ออกความเห็นนะ เพราะว่าปกติบ่ได้แจ้งผ่านอีเมล ส่วนใหญ่กะเป็นโทร เป็นแชต เป็นหยังจั่งซี้น่ะ หรือถ้ามันด่วนกะแบบ ถ้ามันแรง ร้ายแรงกะเข้าไปที่ธนาคารเลย

ไม่ บ่แจ้งบ่หยัง

เอ่อ คุยกับไผกะได้ ว่าแต่เรื่องที่กะถามนั้นมันได้รับการแก้ไข มัน หรือว่ามันมีคำตอบให้ บ่จำกัดต้องว่าต้องคุยกับผู้กะหรือผู้หญิง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

เพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่อะ บ่ได้มี อ่า บ่ได้รับสวัสดิการของรัฐน่ะ ที่แบบคนส่วนใหญ่ไม่ใช่ข้าราชการ บ่แม่นข้าราชการเนาะ ที่แบบมีสวัสดิการ

เพราะว่า อือ กะกันไว้ยามเกิดอุบัติเหตุจั่งซี้เนาะ กะสิได้มีแบบ เวลาเข้ารักษาเข้าหยังกะสิได้บ่ต้องกังวลเนาะ เพราะว่าบางคนน่ะ เพิ่นกะบ่ได้มีสวัสดิการมีหยังนะ

ซื้อเป็นบางเทื่อ อย่างเช่น เวลาไปประชุมที่แบบมันต้องเดินทางไกลไกล เสี่ยงเสี่ยงจั่งซี้ ทางคณะ ทางหยังเพิ่นกะสิมีซื้อประกันเดินทางให้กะนำ

คุ้มสำหรับคนที่แบบบ่มีสวัสดิการของรัฐ อย่างเช่นบ่ได้เป็นข้าราชการ บ่ได้มีคู่สมรสเป็นข้าราชการ แล้วกะคิดว่าการเฮ็ดประกันชีวิตดีกว่าที่สิมากะบัตรสามสิบบาท หรือว่ากะประกันสังคม